וויזוי כ'וואלט גענוצט א פיבער מעסטער צו מעסטן די פיבער. כ'וואלט אריינגעלייגט- ס'ווענדט זיך וואו מ'לייגט עס, אדער ס'איז דא איינס וואס מ'לייגט אריין אינטער די צונג, כ'וואלט עס אריינגעלייגט אינטער די צונג ביז ס'פייפט און ס'שטייט <hesitation> די פיבער, אדער וואלט איך גענומען איינס וואס מ'לייגט אויף די שטערן און ס'ש- קומט גראד ארויף וויפיל די פיבער איז.